leiðtogar Norðurlanda boða aukna samstöðu á alþjóðavettvangi í loftslagsmálum eftir sumarfund hér á landi kanslari Þýskalands vill leggja ríkjunum lið á norðurslóðum stór skriða féll í Reynisfjöru í nótt og viðbúið er að fleiri skriður geti fallið karlmaður höfuðkúpubrotnaði í grjóthruni í fjörunni í gær lögregla hefur lokað hluta fjörunnar forsætisráðherra Ítalíu

formann bandalagsins um að setja hag sinn og flokks síns ofar þjóðarhagsmunum með því að slíta stjórnarsamstarfi Ásgeir Jónsson nýr seðlabankastjóri tók við af forvera sínum Má Guðmundssyni í dag Már hafði gegnt stöðunni í tíu ár Seyðfirðingar kljást enn við

úr breska tankskipinu El Grillo sem sökkt var í seinni heimsstyrjöld og vilja aðstoð frá Bretum olían drepur fugla ekki síst

gott kvöld Norðurlöndin eiga að verða sjálfbærasta svæði heims árið tvö þúsund og þrjátíu samkvæmt yfirlýsingu sem forsætisráðherrar ríkjanna undirrituðu í dag kanslari Þýskalands vill leggjast á árina með Norðurlöndunum í málefnum norðurslóða þau hittust snemma forsætisráðherrar Norðurlandanna auk fulltrúa frá Álandseyjum Færeyjum og Grænlandi fundarstaðurinn var í Hörpu en hann sátu auk ráðamannanna fulltrúar Samtaka norrænna forstjóra um sjálfbæra framtíð og nú ætla þau öll að vinna saman sameiginlega sýn til ársins tvö þúsund og þrjátíu þar sem við setjum stefnuna á að Norðurlöndin verði sjálfbærasta svæði í heimi árið tvö þúsund og þrjátíu og það þýðir auðvitað þörf á mjög markvissum aðgerðum í sameiginlegri yfirlýsingu forsætisráðherranna og forstjóranna heita undirrituð samstarfi til að sporna gegn loftslagsbreytingum af mannavöldum breytt neysluhegðun og framleiðsla er meðal þess sem litið verður til auk þess sem allar aðgerðir eiga að miða að því að tryggja jöfnuð í samfélögunum en þá

í hvaða átt eigi að fara það var mikið talað um þessa auknu samvinnu og samstöðu já það var rauður þráður

næst lá leiðin út í Viðey og þar fengu þau ágætis liðsauka Angela Merkel kanslari Þýskalands snæddi með þeim öllum hádegisverð í

Viðeyjarstofu og að þeim fundi loknum héldu þau sameiginlegan blaðamannafund alla vega sagðist Angela Merkel kanslari Þýskalands vilja leggjast á árar með Norðurlöndunum þegar norðurslóðir væru annars vegar hún boðaði aukna áherslu þýskra stjórnvalda á svæðinu samanber eftirfarandi svar Merkel við spurningu RÚV um afstöðu Þýskalands til málefna norðurslóða

auðvitað blikur á lofti í alþjóðamálum það er

þessi aukni áhugi hvaðanæva að heiminum á norðurslóðum

að sjálfsögðu kallar það á við höldum okkar sjónarmiðum

þarna komum við aftur að þessari samstöðu hvernig ætla þau að sýna hana í verki

loftslagsváin er annars vegar sem Norðurlöndin ætla að láta til sín taka jafnréttismál komu mikið við sögu

að það skipti máli að í fyrsta sinn í sögunni væru fleiri

í sjónmáli í deilu kaupenda tveggja íbúða við

og forsvarsmanna Félags eldri borgara í Reykjavík málin verða tekin fyrir í héraðsdómi í fyrramálið kaupendur íbúða sem Félag eldri borgara í Reykjavík reisti í Árskógum fengu í lok júlí

bréf þess efnis að þeir þyrftu að samþykkja allt að tíu prósenta hækkun á kaupverði eða falla frá kaupunum ýmsar skýringar á hækkuninni voru nefndar en í raun er það svo að byggingarnefnd

félagsins vanáætlaði stórlega vaxtakostnað af fjögurra milljarða króna láni þá gleymdist að gera ráð fyrir byggingavísitölu

kaupandi greiddi tæplega fjörutíu prósentum lægri viðbótargreiðslu en áður hafði verið krafist félagið hefur nú rætt við flestalla af kaupendunum sextíu og átta og hefur meirihluti þeirra samþykkt þessa viðbótargreiðslu enn eru þó nokkrir að hugsa málið tveir kaupendur höfnuðu og kröfðust fyrir dómi að fá lykla afhenta málin verða tekin fyrir í fyrramálið eftir að verjendum hafði verið veittur viku frestur félagið tilkynnti svo í gær

að það hygðist nýta kaupréttarákvæði í

og leysa til sín íbúðir þessa tveggja kaupenda varaformaður félagsins sagði í fréttum RÚV í gær að búið væri að leita allra leiða til að ná sáttum í málinu fram hefur komið að náist ekki sátt verði félagið gjaldþrota og ekki sé vilji til að fórna félaginu fyrir þessa tvo kaupendur á þessum forsendum vonaðist félagið til þess að málum kaupendanna tveggja yrði vísað frá í því þá hafi kaupréttarákvæði verið virkjað og íbúðirnar komnar í eigu félagsins lögmenn kaupendanna tveggja segja í samtali við fréttastofu að dagurinn í dag hafi farið í að kanna hvort grundvöllur væri fyrir sátt þau voru bæði fremur svartsýn fram eftir degi en nú

rétt fyrir fréttir var kominn meiri sáttatónn í viðræðurnar og samkvæmt upplýsingum fréttastofu er vonast til að samningar náist í kvöld forsætisráðherra Ítalíu tilkynnti í dag um afsögn sína búist er við að þingkosningar verði á Ítalíu í október talsverð óvissa hefur ríkt í ítölskum stjórnmálum síðan innanríkisráðherra Ítalíu og formaður bandalagsins tilkynnti í byrjun mánaðar að flokkur hans ætlaði að slíta stjórnarsamstarfi við

forsætisráðherra Ítalíu ávarpaði efri deild ítalska þingsins í dag forseta Ítalíu og baðst lausnar

hafa sýnt ábyrgðarleysi með því að leysa ríkisstjórnina upp og skapa enn eina

sagði hann setja sinn eigin hag og flokks síns ofar þjóðarhagsmunum bandalagið og

hafa setið í ríkisstjórn á Ítalíu síðan í júní í fyrra óhætt er að segja að hrikt hafi í stjórnarsamstarfinu en fjármögnun milli Frakklands og Ítalíu

svo þrætueplið sem felldi stjórnina endanlega vonast til að efnt verði til kosninga sem fyrst því flokkur hans nýtur mikilla vinsælda í skoðanakönnunum

við að þingkosningar verði á Ítalíu í október stór skriða féll í Reynisfjöru í nótt og lögregla hefur lokað hluta fjörunnar samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni er viðbúið að fleiri skriður geti fallið á næstu dögum fyrstu athuganir benda til þess að skriðan sé svipuð að stærð og skriða sem féll þar árið tvö þúsund og fimm skriðan í nótt

sem er orðinn veðraður og bergið því óstöðugt karlmaður höfuðkúpubrotnaði í grjóthruni í fjörunni í gær og barn slasaðist minna skriðan í nótt féll úr tuga metra hæð og gekk út í sjó Kristín Sigurðardóttir fréttamaður er í Reynisfjöru

hver er staðan þarna núna hér hefur verið straumur í allan dag

fékk þá tilfinningu að ég þyrfti að

fékk þá tilfinningu að ég þyrfti að

í gær og varð fyrir grjóthruni er ánægður með þá

þeir geri sér grein fyrir

fjörutíu og þremur starfsmönnum Íslandspósts hefur verið sagt upp og fækka á stöðugildum um áttatíu á þessu ári Birgir Jónsson forstjóri Póstsins segir að ekki sé hægt að útiloka frekari uppsagnir verið sé að fara yfir reksturinn og uppsagnir séu hluti af áætlun til að snúa við rekstri fyrirtækisins þó þurfi talsvert meira að koma til Íslandspóstur tapaði tvö hundruð níutíu og þremur milljónum króna

í lok síðasta árs óskaði fyrirtækið eftir eins og hálfs milljarðs króna neyðarláni frá ríkinu lánið var háð skilyrðum um að Pósturinn stæði við fjárhagslega endurskipulagningu

Már Guðmundsson seðlabankastjóri lét af störfum í morgun og nýr seðlabankastjóri Ásgeir

Jónsson tók við Már hefur verið seðlabankastjóri í tíu ár eða síðan tvö þúsund og níu fram hefur komið í fréttum að Már vinni á fyrri hluta næsta árs fyrir seðlabanka Suðaustur Asíu og verður hann þá í

í Malasíu Már sló á létta strengi skömmu áður en nýr seðlabankastjóri kom til starfa í morgun en í anddyri bankans má sjá forláta gullstöng sem gestum gefst kostur á að lyfta með annarri hendi

stuttu síðar kom svo nýr seðlabankastjóri í hús

verkefni hans í Seðlabankanum

krefjandi bankinn hefur sætt gagnrýni fyrir ýmsar ákvarðanir sínar hundruð manna komu saman í dag í Kabúl höfuðborg Afganistans til að minnast þeirra sem létust í

hundrað áttatíu og tvo

hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við íslamskt ríki lýstu yfir ábyrgð á árásinni syrgjendur

gagnrýndu í dag afgönsk stjórnvöld og seinagang í viðræðum Bandaríkjastjórnar og leiðtoga um langþráðan frið á svæðinu bæði afgönsk stjórnvöld og talibanar hafa fordæmt árásina

svartolía lekur enn úr breska

sem sökkt var í Seyðisfirði fyrir sjötíu og fimm árum olían drepur fugla í firðinum og enn má sjá

gamla olíu í fjörugrjóti bæjaryfirvöld ætla að biðja Breta um hjálp við að hindra enn frekari mengun í febrúar árið nítján hundruð fjörutíu og fjögur

grönduðu þýskar sprengjuflugvélar breska tankskipinu El Grillo á Seyðisfirði það var fullt af olíu sem lak í fjörðinn og mengaði um langt skeið þegar fjörugrjóti er velt við blasir við og enn má sjá slettur á steinum í tvígang hefur verið unnið að því að losa olíu úr skipinu síðast með borun árið tvö þúsund og eitt þá var talið að

tvö þúsund tonn væru í skipinu en aðeins fundust níutíu tonn greinilegt er að enn lekur og í sumar náði Hlynur

sérstaklega slæmt í sumar eftir því sem sjórinn hlýnar þeim mun meira kemur upp og olían þarf litla hitabreytingu til þess að fara af stað væntanlega er skipið að skemmast meira og meira líka það er búið að liggja þarna í sjötíu og fimm ár

berst þetta með straumnum hér inn fjörðinn og fer í fjörurnar og

í fuglana þetta er mjög alvarlegt

ungarnir hjá æðarfuglinum virðist ekki þola olíuna eldri fuglinn virðist þola þetta betur einhverra hluta vegna

hefur drepist í hrönnum út af þessari mengun á þessu ári hann vill að lagðar verði út

áður en olían byrjar að pípa upp næsta sumar helst þurfi

hvað er mikið í skipinu nei það er nú ekki vitað með vissu hvað það er mikið en ég hef heyrt talað um fjórtán tonn sem er býsna mikið svona í stóra samhenginu við ætlum að hafa samband við breska sendiráðið og athuga hvort Bretar vilja taka einhvern þátt í þessari þessari hreinsun því að þegar

hvolft þá er þetta skip þeirra þeir áttu skipið og olíuna sem fór niður kvikmyndin hvítur hvítur

Stokkhólmi í október í dag var einnig tilkynnt að myndin væri í forvali til Evrópsku

myndin fjallar um Ingimund lögreglustjóra sem hefur misst eiginkonu sína af slysförum í leyfi frá störfum hefst hann handa við að byggja hús í miðjum klíðum rekst hann á mann sem hann fer að gruna um að hafa átt í ástarsambandi við eiginkonu sína þá að veðri á morgun ráð hlýir

ríkjum og rignir á Suðausturlandi og Austfjörðum í öðrum landshlutum verður að mestu leyti þurrt og líklega nokkuð sólríkt um landið vestanvert sækir Sviss heim í mikilvægum leik í forkeppni karla í körfubolta á morgun ísland er í góðri stöðu fyrir leikinn Kolbeinn Finnsson samdi í dag við stórlið

Kolbeinn skoraði tvö mörk

með Fylki í sumar og Elfar Freyr Helgason leikmaður Breiðabliks í fótbolta var í dag úrskurðaður í þriggja leikja bann fyrir að rífa rauða leiðtogar Norðurlanda boða aukna samstöðu á alþjóðavettvangi í loftslagsmálum eftir sumarfund hér á landi kanslari Þýskalands vill leggja ríkjunum lið á norðurslóðum stór skriða féll í Reynisfjöru í nótt og viðbúið er að fleiri skriður geti fallið karlmaður höfuðkúpubrotnaði í grjóthruni í fjörunni í gær lögregla hefur lokað hluta fjörunnar forsætisráðherra Ítalíu

formann bandalagsins um að setja hag sinn og flokks síns ofar þjóðarhagsmunum með því að slíta stjórnarsamstarfi Ásgeir Jónsson nýr seðlabankastjóri tók við af forvera sínum Má Guðmundssyni í dag Már hafði gegnt stöðunni í tíu ár

úr breska

El Grillo sem sökkt var í seinni heimsstyrjöld og vilja aðstoð frá Bretum olían drepur fugla ekki síst